Ma mua o ka holo ʻana i ka moku sela ʻo wau wale nō makemake wau e halihali i ka meaʻai maloʻo a me ka poi a i ʻole ʻai paʻa. Ma hope kēlā e mālama ana au i ka wai he nui ʻinoʻino i lawa iaʻu. E hoʻopaʻa ana wau i ka lole mehana a me ka lole ʻauʻau.